<hesitation> isideke isyo siki isyo ikikenda molamola, ndikimanyire, pukilikindi kilutunduru, kila kikenda molamola kilutunduru, kojile ingasimula ila jejitola nasing'uku, ingasimula mbaa. Ungaselewe najumwana une konisubie kwilima, jeji kitwika, ingasimule ijo, isi ingasimula? <hesitation> numwana baasi si- vapungine, vilemuluka vyalimine sana ni- nisungura numwana ujo. <hesitation> ni- pukile iki- iki- iki- ikideke vatie ikideke vatie kikiki, iki kye kitola isiku isidebe debe, kye kitola isiku isidebe. <hesitation> maowe ungebao wuna vikitovile vivikile utile najo, <hesitation> <hesitation> ndisamile nikingi ikideke ikideke hetie ikideke kikiki iki kye kinnyaki ing'uku moja kwamoja kyekiki ikiluvevele kiluvevele, ikiluvevele kila, kila kibaya sana ikiluveve, kivivi, kivivi ikiluvevele kila kiluvivi kyekinyake kisyukuna najungekele ulubau uwona vikise kitolie. Sikenda siviri, ikikosi nikidali, ikyakwanza kingalutile, kitova ikyaviri kikwiseve ikitola kilute akanajo lino uvuvinje wume inamaana undiva ndi- ndinkaha ndeti une, <hesitation> inamaana ndidimile isyene, ungafungile avalyasi, vilyasa. Utisyume ukunzi ukukenda <hesitation> ndio sida kangi isi insingi tulemwna kuku kukusukali nunu wuka, tulimwe, tisuka ndeti maa ndikiuvili ukuta pala, singakule sila kimoja ndihinze, ndilie lino ndikuvasukila kweli iside amadeke kele, jamani ndisikitika une.